Juda uzr so'rayman man sizga noqulaylik tug'dirdim sizga yordam berolamanmi yangi ichimlik olib kelaymi yoki kiyimingizni tozalashga yordam beraymi derdim.